Jndye nnom verdura na niom, niom verdura na quii nꞌomnaꞌ na meiiⁿ na tixocꞌooquieꞌnaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ sa̱a̱ mayo nnquiomnaꞌ ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ na joonaꞌ jeeⁿ cjee nleiꞌndaaꞌnaꞌ chaꞌxjeⁿ na tanda jeeⁿ cjee nleindyaanaꞌ, nnto̱ꞌnaꞌ xeⁿ na tixocjaaꞌñe tsꞌaⁿnaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ, chaꞌxjeⁿ na nda̱ ꞌndaa, chaꞌxjeⁿ na tsco cilantro juunaꞌ macaⁿnaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ jaaquieꞌnaꞌ chaꞌ na mayoti nncwandoꞌnaꞌ ndoꞌ verduras na nquii nꞌom joꞌ nueⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na lꞌandeii, chaꞌxjeⁿ na taxmeiiⁿ, zanahoria, ta̱ papa, nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na joo na yo nnquiom meiiⁿ na ticꞌooquieꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ cweꞌ tomti macaⁿnaꞌ nlachuu tsꞌaⁿ juunaꞌ yuu na nchii jmeiⁿꞌ mantꞌiaaꞌ ñequioomꞌ yuu na teiiⁿñe chaꞌ na joꞌ nnda̱a̱ nlꞌanaꞌ na majndyeti xuee nnquiomnaꞌ.